Khumiaka kumia chichanga imberi ano imbaranga mubulamu bwanye embe nemarine khusomelamo abana embe nemarire <hesitation> nemanyire abona bamarire khusoma emanye enyala khumatakho enzy yanje ino nomba enyala khubakho nende abundu andi enyala khubaa nesomelekho ekasi enyole kunyola abundu enyala khuombesherea omwana inzu nomba abundu enyala khubaa nemenyange khumiaka kumi chiechanga imberi, ndilo lipara lie emonya nikhala ninaha emiaka chilanghichanga chichia nie chiesunda kho khumiaka khumiaka chindi chisakala imberi kumi iehi ndabere ni kholemo shindu shina niba saino abana banye mbabo bachichanga kho esie khu miaka kumi imbeli ndikombang’a embe nemaririse abana banje basomele uli grade 4 nachira abe naelekea kama senior secondary nachichanga namalilanga nolondakho un naye ndalamanya alaba namalilanga nenjiranga senior secondary khu bunyali bwa nyasaye emanyire kalanyalikha khumiaka kumi kili imberi nyasaye alabaa kenyekhana ibu ninyorere ebindu biene bie ndikombanga vienanyanga khulaa nikholanga sindokombanga inze nimenyanga maisha kemenyelamo khu miaka chi ndimi chino tawe. Ebe nesundirokho hatua khumaisha khumiaka kumi chichanga imberi. Khuhulamu mbe nemenyire ngamo emanyenekholekho maendeleo okhuyamba endi ano neshiturekho shiwango shindu khurula shiwango shia ndimo khuniaka kumi chili imberi chichanga kata niba mumukunda ni kali khuba khukodosia abundu chibe mikhonye chie ndaraka yo nomba khuosya mukunda kwa matuma ndekombelenge embe nyala khuba nenyala bindu biende iyo khumi aka kata nenyala khumeta inzu nomba nembakhu inzu indi khumiaka kumi chichanga imbeli badilishekho obulamu bwe mbe nemenyelangama si nenya khumenya mubulamu bwe menyangamo mno tawe kho khumaka kumi chili imberi ndi nende amaparo amanje lakini khubirira khunyasaye mwene alafaula alaurira bulashindu sichila bila ye senyala khufaula taa, nyasaye mwene yakhupania mwene yasinjisia bindu bie neyanga muparo ma nembaranga khukeba nyasaye mwene ne angala khukhonya.